Ndaatsꞌa tsꞌatseii na ñenquiinaꞌ, ndaatsꞌa tsꞌatseii ñequio ta̱nda, ndaatsꞌa tsꞌa tsei ñequio ta̱ndawii ndoꞌ mati ndaatsꞌawee na cwitua tsꞌatcaaⁿ na ñꞌeⁿ ta̱nda ñꞌeⁿnaꞌ ndoꞌ mati ndaatsꞌatcaaⁿ na cweꞌ luaaꞌ mati waa cwiicheⁿ ndaatsꞌa na nntjomꞌ ta̱ndawii, ta̱ndawee tsꞌaⁿtcaaⁿ ndoꞌ tsꞌatseii luaꞌ cwiicheⁿ nnom ndaatsꞌa, ndaatsꞌa tsꞌaachiꞌ, ndaatsꞌa tsꞌaachiꞌ na xuee ndoꞌ ndaatsꞌa tsꞌaachiꞌ na ꞌaa mati waa ndaatsꞌa sei catscu na tsꞌawee ndoꞌ ndaatsꞌa tsꞌatseii, ndaatsꞌa ta̱nda ꞌnaaⁿꞌ seiꞌ caxti majoꞌti na wee ndoꞌ naaⁿꞌ ta̱nda mati ndaatsꞌa ꞌnaaⁿꞌ seiꞌ casondyee.